<hesitation> kyang a u cat yya ba̱gungang ni ka̱ra ka u̱ nun shya pfwui ni nkpa yet ka̱tsutsrang, du̱twang n cat du̱twang ba̱gungang, n twang a̱kpa, ka̱ram ka unun shyi u pfwuii, au u nun brak kabuwa npfong ni a̱u u nin myi npfwui i un takyem kyang a u na yya ni dutwang n cat dutwang n twang akpa kaza na won n twang akpa ayaan na a nun brang u swatkasa nzuk ani, dutwang aya n brang n zzak nkyang bagungang n zzak swatkasa, tu nzzak yya ji bayanyet ba n swat swatkasa nba na ku ba brang ba yet kyang a ba yet kapffun ni, ku n zzak kyang an byyi nasa nayaan na ndai au bayanyet ba ndai a tyia yet bacecet banyet kasa ba ni rot kyanga ba bwo ni, ku a bvwo, bvwo na tyi a̱ yet a̱yin, a̱yanyet a̱ hywa u kpa nu na a hywa, dutwang nti na tyi ayin na nyet ayin rof <hesitation> ajju ba a na hyara di kakon kayring a tyei men ba <hesitation> an a̱twom a̱yring a a tssak ka̱ntson ba, a ryi kyang a a bvwo, ka bvwo kyang yring ba̱duyin kuna maai u̱ nat ba̱nwan ka̱ntson har a̱ nat su yet a̱yin har u wu tat ka̱bvwa ka̱yaan ba ami bvokyanza. Rof a̱mi du̱twang ti na tyyi n bvwo nkyang nzaan, nkpa mi ka̱pffan ka̱ram ka u̱nun swat u̱swat n swat ba̱kpam ba̱ nswat nswat au n wan nat u̱su swrang n tsaai nkkang bu̱ ba̱nyet, bvoi du̱raa, shwang ba̱yaan ku na myimmuna hok a̱nsham n brak n su nwwa ka̱yat bat nzuk n shyi bu̱ a̱ du̱twong so du̱twang, twang a̱kpa yet kyanga n cat ba̱gungang u̱ rya nzak a, u̱ swat kaza nzuk ani ka̱ram ka u̱ nan shyi u̱ pfwuii, u̱ nun shyi u̱ yya kyang ni ba u̱ na twang du̱twang, u̱na yya kyang a myim n yya ni nswat tai ba, swat du̱twang, yya nkyang nzaani bu̱ nkyang nbvwak au na̱macwang nkyang na̱yaan u̱ kuyak ku na tyyi ku na nbrang rof a̱mi du̱twang yet n byyi kpungtun, ka̱pffun a̱mzan zu tyi azanson, krum yet agbodang nkyang u̱ zu cat ka̱pffun u̱ swat ka̱sa njit, a ryyi du̱twang ti n brang n tyyei na̱tarwak ba̱gungang na̱yaan na u̱ nun n shai krum ni, u̱ nun shai nkyang a u̱ nu nbromg u̱ swakka̱sa nzuk ni, n su bu̱ twang n du̱twanga̱ya ba da n bvwo nkyomg a̱ya ba, swat nzuk a du̱kunkrang rwam nzut ti du̱twang nbrang u̱ du̱kunkrang rwam nzukti, twamg du̱twang ti tyyi ni, nkyang nzaan na myim n tyong ni nkyang nzaan na myin naami. Nkyang nzaan na myim u wui ya ni, du̱twang ti tyi n brang n bvwo takai nkyang a̱ya, rot a̱mi n cat du̱twang ba̱gungang he nbrang u̱ du̱kankrang nwam nzuk ti, tu̱ nbrang u̱ ka̱ccet nzuk ka tu̱ n brang u̱ bvwo na̱bvwa na a̱ myimm n nu̱ nwwai ni bu̱ na̱bvwa na a̱ wui myumm n nwwa ni, sarrai du̱twang ti nbrang rof a̱mi du̱twang ti a̱gbadang nkyanguan brang kuma nna ntyi rya ni ka̱ram ka nnun wui byyi pfong yya au ku ma nswat nswat wui pfong i, ka̱ram ka̱yaan cyang anzvup, a̱nzuup u̱ ba cyang, ka ba̱nzuup ba̱yaan ba kun byyi kyanga unu yyani baka̱n twang du̱twang ba to u̱nucat n cyang ba̱nzuup ba̱yaan a ba yya a̱ man nfyyei swatka̱sa nani, a̱n tyi, a̱n zzak nkyang nzaan na, a̱n zzak swatka̱sa na bu̱ nkyang nzaan na myim zu bvwo ni so nkyang a̱ya ma nna yya kun shyi u̱ pfwui.